तुम काहिक मोहके सदिमान पुछति रहतो? मै पहिले हजार दाउँ नाइ कहले हौँ। हाँ हाँ मै बुझ्तु, मुल मै का करूँ तौ? कबु कबु दुवारा पुछना मन लगता, नहित पक्का कैसे करबो? मूल ठिक हे, अब तुम्हि बताउ मै का करूँ? कि बस चुपचाप सुन्ति बैठल रहुँ? या फेकुन उही बात पुछुँ।